Mi wata kudol mi irta babal sukki mai. ko bo mi tefa kujeji sukkutuggo babal to sukki je jamanu, mi hosa mi wadda mi wata ha babal sukki mai do mi fooda be sembe am pat, sedda sedda ha babal mai sukkita warta ndiyam do sala wala damuwa.